A si po, pos pos cua cuamiquitlah centavuo, pos titlahtlacua sa de pro probe, sa tutoltitl ca chile, como salsa, y nicquitza yetzintli ca ino dos comiditas sencillas, pos este supa, yaha árroz cau ca tutoltitl, porque tleca porque amo itlah centavuo, yaha, yetzintli ino yaha sa, mos sa sie perazo nacatl, porque tleca porque amitlah tomin catliyeh ca quicouas, um bueno, yo se